मए संगीन्संग समय बितान चाहत हओं । काहेकी संगी एकए उमर और एकए सोचवाले होत हएँ । संगीसंग हसि मजाक बिना झिझक करन बनत हए । संगीसे खुनको नातो ना होएसे भि मनको नातो गहिरो होत हए । तभि मए संगिन्संग समय बितान चाहत हओं ।